ס'איז עטיש צו קוקן אויף די די וויכטיגקייט- די וויכטיגע זאכן פאר אסאך מענטשן ווי ענדערש ווי ווייניגער מענטשן ווייל ווען ס'קומט צו אסאך מענטשן קען מען מער העלפן אסאך מענטשן און אויב ס'איז נאר דא אפאר וואס דארפן דאס זאל מען ענדערש קוקן וואס די רוב דארף, ענדערש ווי וואס די פאר מענטשן דארפן.